Verdura jan ta taoña ini nrefri a lo mucho ta koa komi kii a o'on kini chi nrida xa hí, tatón na teilla refrijan ta ovagaña ta ku lechuga ma yá'a ichi jan xanra xanre inia ini refri jan chin tinana tí nana koa, ti nanado xanre ini kitijan, tu lechuga jan ta horeinia chi lurgoní ku kuia ta hu ovagaña uju.